mkpo Sé mkpémá ínam k’esùá dùòb k’ísó ámí ádé ámí yám ùlùá. wá àdè mkpó áké fónó, ùlùá ádé mkpó ákélàd ínéméchid alí, ùwá mkpó áké ládá ákùk álí. mkpò sé amkpémá inam k’uwém ámí k’isùá dùòb kìsòm ádé ùlùá. mkpó sè àñjém ínám ádédé.